باه تغسل سنيك هاذي حاجة ساهلة و أي واحد عادي يطيق <hesitation> يديرها. <hesitation> و مع الوقت تولي روتينيه، مرتين في النهار. الأغلبية يغسلوا سنيهم الصباح كي ينوضو، و في الليل كي يجو دور يرقدو. تقبض فرشات الأسنان، وتعمرها ب <hesitation> معجون الأسنان، وتبدا تحك، تبدا بالضروس لداخل، و منبعدا تروح للسنان وتحك مورا السنان و تكمل.